Ʋwoviʋ wani bʋakʋ ananalɛ nili kɔtabi afɔne kile atami ɔlʋna nila nimad nimaxa nʋtɛa mɛ navi oglo oglo dʋɛfɛa ɔk uwoviʋ di bʋakʋ ɔnanalɛ nili ilila ɔtɔ abi afɔnana ayɔlʋ ɔvɛ mɔkaya wla ilila mɔyaxa kɔmafʋsʋ ayɛkʋyɛ kɔnayɛ afɔnafʋsʋ ayɛkʋyɛ mɛ aba yɔ wɔlɛ kʋ ɔvɛa ɔtananefʋɛ nɔvɛ mɛ ɔvɛa tabi afɔnayɛ ili ayɛkuyɛ kafʋsʋlɛ mɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ ɔtata afɔnekpe dʋnʋ ili layɛ kʋmaxa nʋ ɔbrʋbiɛ ɔbrʋbiɛ bia ɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ ɔtabi afɔnayɛ nili ɔtabi afɔna fʋsʋ ayɛkʋyɛ nʋ tatʋ iliɛ yayɛ brʋa ɔtata afɔnazɛ iwoviʋ lakɔta kɔnedzi bʋa ɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ ɔtabi akɔ nayɛ nʋ ilitayɛ kʋmatsi xanʋ abitsa nia mɔtanibila iwoviʋ gɛdɛ atanitayɛ nili layɛ ɔtananayɛ nɔvɛ dʋ ayi ɔwlʋ ayʋ ayɛlʋ mɔ nʋ tani tefua ɔdi makʋtuazɛ ma nɛfɛdi adzodi makʋtʋ tsʋkʋ ma mɔtani bidʋ ɛfɛa tani bi aye nili layɛ mɛ ɔtani lalɛ uwoviu wani bʋakʋ ɔtɔani nanalɛ nʋ ili.